ניין, איך וואלט נישט געוואלט גיין אויף מארס אויב די וועג וואלט גענעמען א יאר, <hesitation> איך האלט נישט אז ס'וואלט זיך געלוינט די פאר טעג און צוריקומען צו א וועלט וואס האט זיך אינגאנצן געטוישט, כ'וואלט רעד'ער געוואלט בלייבן דא, מיט אלע מיינע זאכן און וויאזוי איך בין יעצט און וואוינען דא די גאנצע יאר